<audio distortion> mitaraina zay fa hatsaraina amy magnaraky <noise> fomban'ny gny fiaigna aby misy lesoka atao amy gny raha rehetra fa misaotra betsaky anao amy ze fitaraigna zay mba hahafahanay magnitsy kokoa <noise>